أيوة صار إني اتظاهرت إني ما شفت شخص عشان م اضطر أتكلم معاه، أحيانًا يكون الوضع محرج وما يكون عندي رغبة بالحديث ف أفظل إني أهرب من الموقف، أحس أنه طبيعي أنه الواحد يحس كدة، خاصة إذا كانت الظروف ما تسمح أو إذا كنت ومش مناسب إنك تتواصل معاه أو تكلمه.